Yani ya oskota, ya kolota, <hesitation> itirr ani mujbil edeari, owlin kailka amang idirr, halanga okir aman tanga idrosa, filtanga sair idacha, walla tarin kikan karbonatog idra, karbonatom bata khudara itirtanga fog idacha, itirin bata itirin jagada kir menjikani, sukeri lahzal filfil koni, kuzbara goni, <hesitation> hinay akhdar kon, shamar akhdar kon, idacha magitang idirr, tominan gadhag allosa, nifosa, tomin gadhag idrosa, khalas tiga kabjiru.